Yaw m'ika tindi nmle, gal'to m'yahir ta hedi babal oku m'a ndara tata polis o, gal'o ofis polis ndo, gal'to on sarre, o'r sarre me tindi nmle sarre m'a ndanerani, ebi sarre m'a hijaw m'a alaj m'ousa, gal'to on tindi nmle.